Ny fomba hipasiana kilôty na patalôno, dia alaina zany le fera zany hapasoka aminazy ampanarahany amin'ny handriny zay tiana hamilômana rirany zany.